Ku ti umavaihõl nii häste klapit, sis ti võisiki umavaihõl paari minnäq. Mullõ külh paistus niimuudu, et teil taa üteholõminõ õkva häste nii sünnüs, et teist saasiq väega hää paarikõnõ. Maq soovi teile tuus egäl juhul pall'o õnnõ!